Njali ma gyíŧi nyaa, gyíŧi binléenti. Binmegesi ghódim bàa ma agi ma binyaati, uben agi ma bingóbi. Nyaa be handommu, tita antimbi hana gyíŧi binléenti, gyíŧi ma gina a joge, bég ma bindúba. Haala ñaati bà btooti ma húrin yaa, bima tíngana samindi bimada gúudna a feri fo. Iyoo, gyíŧi binléenti, nɓab bàa ma siifan gi ma gñóbu, Gyíŧi binléenti, amada yaa nɓab billi ma, a boja uben a búwa. Yíŧi uléenti amada yaa nɓab billi ma. Hee, <hesitation> a bta, bta húri yaa gí ngi bwuŋa, yíŧi binléenti amada byaa haj. Yíŧi binléenti fana amada gi ngi a ɓabte a bindanja grayi uben a bindanja bta. Gyíŧi binléenti, bimada ɓabte a hódi, hódi hammu, a balafoŋ, njan bembege <hesitation> ginfilla. Njali ma ginfilli bembege, nɓabti bembe, binyaa, han binyaa nɓabi. Iyoo, wemma ndu, ta wee binɓabtite, umada to gí rúuti, gi ma húri yaa go hali ma mada gjeda, anan wi núm ato ɓabti ngi gi ma; Gi maa gi hali ma njedi, ngi maa gi hal ma nto gega, uto gí rúuti yoo, uto gí límba yoo, límba usoonji yoo, uto gí boji yoo. uto gí boji ma fan anto fúra anan yaa fwag filli ma yo, anan góba a fi, wee man dúba ugíte a hee a siifa gyíŧi ma. Baso njali ma bigini binlénti ga a bàa ma, bigolla gaaj bég gí ngi giinji gtahla, beg ma bég húri njali ma binɓabe. Wi man tíngana hal ma yaa nɓab billi ma, bembele, bilénti bembe fana beg ma fana, beg húri njal ta ma, Haala gédti bà, bihúri yaa mma bimada ɓabte, binan yaa nɓab bàa ma. Ño ubiiŧa bàa gyíŧi binléenti bége, mmada yaa beg Haala ma, hee asówlta a bàa ma. Baso hinooni he biiŧa njali ma binɓabte, sirtu ndi bibiiŧa mo guungi bogi, gungu bogi unbiiŧayi hal ma gaata wi jódi uwodi woda, gijisi gembe agata núm gijisi ma, annúmte anto anŋóote, antey anŋóote, antey anŋóote, hamma angíŧ bembe hana dan ubiiŧana asówle a nɓab billi ma ingebi. Dong, gee ma gdúba, wi númtin we, nsirra fi bsiri ma bembe, ma ba bee ma Haala ma ñaati bà. Bsiri be, bee bgaŧi halam ba, wee tinga binyaate hamma. Njali ma ubiiŧa bembe, ho, ñeg, njali ma faŋ ma anyaa bembe ñeg hembe, nɓabte fembe, hala ma anyaa haŋ hana angóbi, anyaa ghaaye. Wee ma fana nɓabte ma fi,. Mee Haala ma ñaati bà bsiri bili ma.